Ley day I was very bad lucky like when I when to put my ticket in and then my ticket ain’t cross la day own pah I was bad lucky where man u spoil my ticket yeah because I like sport so I was bad lucky la day.